Pues este ¡híjole! Rzackyas ni, hablando de hablando de, hablando de que rquiny cka th-th tëx buny pues saneny este nee pur nii fuertyas rbaan raba ra miny the par gyckaa raba ra thëx raby ra part ni rxyw ra cos, car’e ga zee raa nii, nii tchi pues zy de nii ni zack’ah que será de este ra bmiety, zy ni galbany gynii ni máru rzack chi este nú vez xiizy xi situación gulá xiizy xi th cos rzal danunu, rzalt’e danunu gëw, gulá rzal gýw nu tchi runá xgab nú vez este <hesitation> queity-queity ruu rny niz dy ni tchinuu per tchi cuando nan tzëtzu pues rzack ni, nii ni ah pues gapu galbany gy nú vez cos ró’hgyas ni nap npu danëenu este la ni rdaw nu nú mas th bzá’i mas th get cun btiux zy guá mas gýw lami mas gýw nani per la lugar nú gatiaznu, gulá gýaan un a comparación de nuu zto ora buny’a pues nú xilá nu vez nlasias cansaraby lo call diz rýan rabi, tchi ni rnya cos ró’h’gyas ni rzack gal-bany.